Se a m'capiteisa 'na coza del genere deu gia capì se da la torre auta pös vëddi cuaicoza o cuaidün, cuindi s'a ie 'na finestra deu afaceme a la finestra opüra s'a ie 'na tërasa deu andé fora s'la trasa, pöi deu ausé i bras, se l'ai ün capèl ën testa lu supatu opüra m'gavu la camiza e fas vëddi parei cun la camiza, la fazu zventulé sperand che cuaidün a m'vëdda opüra braiu fort sperand che cuaidün a m'sënta